هو، زه کولی شم تاسو ته د سعودي عربستان د می میاشتې د هوا په اړه معلومات درکړم. دا میاشت د سعودي عربستان په ډېرو سیمو کې د تودوخې او وچ اقلیم ځانګړتیاوې لري، چې د سفر لپاره ځانګړې تیاري ته اړتیا لري.